Kungame ohango ombwaanawa ohango ndjoka yina aantu oyendji nenge nditye ya hiya aantu oyendji. Ohango ombwaanawa kungame andola ohango ndjoka tayi tyapula ndaadhapo nawa lela andola ngaashi ohango yopuushiinda nenge andola ohango yezimo lyetu. Ngawo ohango ombwaanaa kungame. Ohango ombwaanawa oondjoka tayi ka kala ngeno yina aantu mboka taaka kala yiihumbata nawa nenge ya si- yiisimaneka yeli mohango. kapena ngu ta kala e wete aadhapo. kapena ngoka taka kala e wete inaa adhapo. Aantu ngeno ayehe mohango otaya kala ya fa thike pamwe. Ohango ombwaanawa oondjoka tayi kala yina iikulya ya gwana. ya gwanena aantu ayehe mboka yeya kohango. ohango ombwanawa oondjoka tayi vulu oku kala yina iikunwa oyindji mbyoka tyi vulu oku gwanena aantu ayehe mboka ya hiywa yeye kohango. Ohango ombwaanawa kungame ohango ndjoka yi- tayiya nenge ohango tayi kala yina aantu oyendji. yeya niihauto okuzilila kiitopolwa nokiitopolwa iiwanawa. Ohango ombwaanawa kungame ohango ndjoka tayi ka kala yina aantu ndiya shi Yezimo lyetu nenge yaashi lyezimo lyetu. Ohango ombwaanawa oondjoka tandi kala ngeno ndafa ndaadhapo. ongame tandi tulapo nando elandulathano ndili paateleki pelugo mpeya. nenge te tulapo elandulathano okutya ngaa omomikalo mono muonona mbu hawu ya okulya ohango yopomukunda. nenge posheelo shotenda yaafuko. Ohango ombwaanawa oondjoka hayi kala yina iinkumbi. aantu lela mboka yaadhapo pomufuko. taya tulapo elandulathano ewanawa okutya omotenda ndjoka yaafuko. taya tulapo elandulathano lela. Ohango ombwaanawa oondjoka yina aavali mboka yeshi iinima lela yopamuthigululwakalo notaya tulapo elandulathano alihe okutya ngaa omehumbo. okutya ngaa omomalweendo. ohango ombwaanawa oondjoka tandiyi tyapula ngeno ndili nawa. kaandina uuwehame kaandina kutya onduuvite peni. nenge otandi ehama omutse nenge ngiini. onda hala ngeno tandiyi tyapula ndili muundjolowele. ndili nawa